Mboroaiu jae kuae yandeipi reta oesauka yande yaiko vaera mboroaiu ndie aniara ïruvae marätu yayapo jaeramoko mbae yayapotayae tenonde yayemonguetata, oitako yandere jokuae mboroaiu ani ñemotarei